<hesitation> a o bira-ro a nucozo wari a ya dan nibe ha'ɛ nɛna nibe hobe yura nɛna hɛ tin a o bo han sariya-ra si mu a benɛ mu mi fɛn mumi marshe loma ji tumabɛ fɛrɛ nɛ ma a ɛn mu beso ɲunsin lomo ji a fɛrɛ a nɛ ɛn mu beso ɲunsin donk cunu mina donk cunu mina a bira-ro aro naso sara a dan heyɛ mu cunu wo mina o onni da bira aro naso lo na- lo naforoso so oyi cu wari hɛ'ɛ doso o tawɛ a o wa'a biyo a wa'a biyo a mɛ ya co mu ma nɛ a ho dimiyan a vɛ ma wa